Biye ba net chroo̱ eshuran o-mu o du kamb nwet oonyin kombe ece nkyi ebe gbaat kyi-kim kambe ke eduu nyi byi se Ba-jwon ke byise, ba-chi i edum nyi banchi ebe ba-ow mbe ba-du i Buje bwasing chwoo, bandu ba-tenye. Kambe eningu ny badasim ekong eninge nyi bad a twop oyilop eringd nyi badatim odage atom, ba-ket atam ayen ba-ne ng eshwa ba-neing kangkang byem ambyi ke bubwo ambu, agong bwan ene, a a-yib a-dafe ke nwet. ofi ne chwon n kyi o-daba set bondu o-fu, nkyi nke kyi-chi a-ko akpnga nwet bondu o o-kye a-ku dyidong bondu oo-zim eringe nyi nyi o fi o-iyu ng o-fu nyi o-ca nwet amu o-kpet ng o-fu, dyishi ndyi dyi-bwo me. a o-daset ntange o-fu, dyishi ndyi dyi-bwo me o-fu nya, ca a-ja a-dere ke kyise buje bwosing chwoo ba-du dgizang eduu an dyi aciring aciring ke nkere onet mu o-tange o-kaye kambe okan mu oo-sang ke kii kpare nkyi banu ba-jebe ng ne ba-sang byem mbyi enen Kan achi anyi, Ri okan mu n|sang. n-bat anyi a a|pan din, kafee. kachat, a-bapan byem mbyi kwan din byife a a|cibi byi-kya be ebong. A a|bura esim ke eduu nyi bwasing n-bakpet aca echi, a-daziim okan mu n|kye ben ene o-dene sane, ori dyici, a dyicaforong duce, a-bwa ng esim, anyi benen baa|ehi mbyi ebe, ba-sang ke biikpare, ba-sang ke bii ba banwet ba-dem eda kye bantange nwet ebe bajebe achi eringe nyi badakye kambe kimchat, wo nang chwom anyi ada|chi bushi bu|chi o ke na ejii nyi aku, e|yange ne eyii nyi kantik. Ejii nyi aku, a ba|kye okan amu adachi, Ba-ti o buchi ke be tambyiku ba-dim, ba-tange, eduu nyi e|chi neen, ade|man echike bushi ambu mu we sing a o|fyi ke kyise o-fat orwom. A o|fat anam ene, bonchi ooja mbim mu edaa ebi nang bone oyen, ooja so, azong byem anyi nyi a-chi kanong kanong. Bwesing bakeri ba|mu ne byibi eduu mbyi ba|ce ke kyise nwet badachi byi bi eduu, a ba|ce ke kyise nwet kato ntange ebe ke o|twom kambe o|fa ca ng badachi me chwom nkyi o-ne ece nke a o|be nwet ke bushi mbu ba|chi be dip buchi o-fat orwom o-yip byidi o-bule ke bushi mbu ba|chi ba-min a Be buabu mba sme ke fe ke dum ne fal he je kazan kazong bian twed ba chi baba chi ban phoreh and be ba pousem ba ral pelo odium ba ned ba bel ba wa teh ne se ba be pe omu ba bua bah ned ba pele nka banchi be ba feli be dong be tur mbe ba ye bua kena a'ji ne pkapka nesung nga ge kem kaki ba ge gam be <hesitation> okum me le a fi achale o dem be pia song o-dim wed ben nwed ke kia song bem wed oke sel ba ned ofuu-bom be jer chur be sae be we kan ta ople omoh mor dieum Erenghe nyia a mana tim bizim a fuaada. man e koo omu ke nkere. aadaman e chi chiom nkin ke nkere. nki ki-chia o o da man e be-e so ba yip byishuo mbi akwu ba kashu erenghe nyi ebine–e ba chi e–chi